If my friend trying to get a job I will rather advise ley person you know to be patient minded yeah and be time cautious too as well yeah take your time and and put your time into a you know like going to ley office checking the you know be around ley area one way or ley other I will advise you to jeh be the and be patient.